Fomba fiasan- famp- fampiasan'ny voalavon-drano an'igny koa zany, lafa ohatsy hoe hiampita rano i ka hoe misy rano eo, de tsy afakiny igny, mangalaky hazo i ary amin'ny alalan'ny nifiny koa anapahany hazo ahafahany manao barazy. Tena tsisy rano afaky mandèha mihitsy zany laha vao hoe <hesitation> ataony eo hazo io, barazevany eo. De amin'ny alalan'iny zany afaky mandeha soa i tsy latsaky agnaty rano.